﻿Kua tetaguasu Peru jaeviko <hesitation> oyovakeiño Bolivia icultura ndie, tembiupe jaenungavi <hesitation> oime kua ivatemi ikaviva jae papayepeiva, erei se aesa ma jevae oyuereta jare jouva jae seviche jei superetava, erei jokua mbaeti aikua kireiko kutigui tembiu, variedad de tembiu jokopegua mbaeti aikua se puere vaera jae kua tembiu ko ma ikavi jaeko kua kirei oyeapova jaevaera